Bon, yahgol ƴeewde tiyaatiir ɓuranikan, sabi too ko jalnii e ko yewtinta woni. Wakkati maaɗa duu ana waawi ɓettaade ton. Ayiwa, a heewaayi suno. Uh, miilooji maa kuurɗi ana ton, bondereeji fuu mbittan.